Waaba omazire nk'ebiro bibiri otaine amaizi, gagyenzire, nooteerera abakukwata ahaby'ameezi, baije babaase kushuba bakakushumikira amaizi gaawe gaaba gaagyenzire. Bashube bagagaruzeho, oshube ofune amaizi.